Aha, tsy ara-dalana lôngany e satria izakana anizany hoe tsy ara-dalàna, efa nisy anle hoe napetrakan'ny olomaventy akeo de tokony tsy ovana fa avela aminio akeo fogna. Sady mety ho vignitra kôa zareo razambe akagny.